गुलाबी रंगाचो विचार करताना हाव ताचो संबंध मवपण उबडरपण आनी मोगाकडेन करता। तातुथल्यां मला गुलाब वा दुसऱ्या फुलांचो उगदास जात। तशेत कॅण्डी कॅण्डी, बबलगम सारकिल्या गोड वस्तुंची याद जात। गुलाबी रंगाक सोम्या मोगाल आनी खेलगडो भाव आस। ताचो संबंध चड करून मोग, दयाळपण, आनी स्त्रीत्व हांचेकडेन करता। तशेच त्या रंगात मजेशीर उमेदिचो वाइब असतो जो तर्नातोपण आनी खुश मनात हादता।